ⵀⴰⵔⴰⴷ-ⴷ'ⴰⵡⵀⴰ, ⵀⴰⵔⴰⴷ-ⴷ'ⴰⵏⵡⵉⵏⴰ ⵢⴰ'ⴰⴷ-ⴷ'ⴰⵜ-ⵜ'ⴰⵜ-ⵜ'ⴰⵡⴰⵏⵉ,. ⵏ'ⵀⴻⵉⵏ ⵀⴰⵔⴰⴷ-ⴷ'ⴰⵔ-ⵔoⵎⴰⵏⵙⵉ ⴳⴰⵏⴰ ⵢⴰ'ⴰⵡⴰⴷ-ⴷ'ⵎⵎⴻ-ⵜ'ⵢⵉⵎⵓⵔ-ⵍⵉⵏ,. ⵉ-ⵜ'ⴰⵎⴰⵜ-ⵜ'ⵏ-ⵏ'ⵢⵉⴷ, ⵉ-ⵀⴰⵇ-ⵜ'ⵉⵜ-ⴷ'ⵡⴰⵔⴷ-ⵜ'ⴰ.